Ny karazana voninkazo fantatro indray an, eo ny foshia, glaiolina, <hesitation> kaposinina, ny orkide, dalia, antirioma, <hesitation> telomiova, ny raozy mazava ho azy, ny lavandy, ny <hesitation> nenifara, <hesitation> inona koa ny ankoatr'izay? Ny violety. Izay angamba.